ہسہِ چھِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ سارِوٕے کھۄتہٕ بٔڑ زٔمیٖنی تھنہٕ دار جانور تہٕ یِمَن چھِ واضح پٲٹھۍ بٔڑۍ جسم، بٔڑۍ کان تہٕ زیٹھۍ تنٛڑ۔